Jari punna utua-utang nu rie a kunni ri rampi ballaku nu la-langakarayya ambua injo ganna pettes a ka injo pettes a sikali ji sitaung ambua jari punna rie injo buanna ri pasi campuru mi utang keloro biasa todo dipasi campuru cobe-cobek deh kunjo mi nu itte assipa na ka langkara ki anganrei to jari di passipa memang mi inni utanga nampa to biasa todo pole lohe angngalle pettes ka kunni mae nakke ji rie pattes ku jari biasa punna lohe buanna ku balu todo i ka nu suli todo ballinna nampa nu lassiri lakbusu ka lohe tau a ngai i ternyata injo pattes a, jari nakke ku balu i nu usse mi andi punna kulle ri balu nampa ri panjari doik isse, balloi anu pole selaing injo pattesea utang pippisi todo susa ri uppa nu jarang kalili riek attimbo ri kokoa injo utang pippisi a, sikali ji todo sitaung riek ka injo pun ri koko ji riek nu timbo ri kajua pole ri kaju nu mainga ji ri ta'bang riek attimbo Angura na langkara riek injo pippisia ka hattu pa hosipi na riek na riek attimbo ka punna hattu hambangi alloa anre na timbo ka injo pippisia nu langkara kalilli riek riek ja pippisi ri baluk ripasara mingka nu sanna ba'lalo sulik na do e jari langkara ki ammali ka nu suli kalia bela jari injo ji pettesea na pippisi suli di uppa kunni mae, ka sikaliji si taunga riek attimbo iyaji injo ku isse iya timbo-timboa nu sikalia di uppa sitaung